اپنا نالی آلے ساف کرنے واسطے ہم نالی کے پاس چیک کرتے کیا پرابلم ہے۔ اگر کچڑا فز گیا تو پہلے تو کچڑا کچڑا کلین کرنا پڑتا۔ ایک بار کچڑا کچڑا ساف کلین کیا تو پانی اپنے آپ فلو میں نکل جاتا۔ اگر کچھ الگ اُس میں پرابلم ہے تو اس میں جو کی ہے گرم پانی ہے نہیں یا پھر بیکنگ سوڈا، وینیگر مکسچر یہ سب جو کی ہے ایڈ ایڈ کرتے لوگا۔ جیسے جادہ کر کوئی پرابلم ہو چاہتا ہے، کچڑا فز گیا اس وجہ سے پانی کا جام ہو گیا، ابھی وہ پرابلم دے رہا تو لوگا جو کی ہے اسے روکنے واسطے ایک کچھ کام کرنا۔ اپنے گھر کا جو بھی نالے آلے ہے اس پر دھیان رکھنا، اس پر جو بھی کچڑا کچڑا پسا اسے ساف آف کر دینا۔ ایک بار وہ ساف آف ہو گیا تو پانی اپنے آپ سب فلو میں نکل جاتا۔ اور جیسے پانی نکلتا تو وہ جو کی ہے کبھی کچڑا کچڑا فزتا ہے، گندگی گندگی رہتی نہیں، تو وہ جو کی ہے ٹائم ٹو ٹائم وہے کلین ہوتے رہنا۔ اگر ٹائم ٹو ٹائم کلین نہیں ہو رہا تو ہمیں ایسو کمپلین کمپلین کرنا، جو کام کرتے ہمتے جو مل سے پالتے ہیں، انہوں نے بولنا۔